Aminay a, antony izahako film de zaigny raha hoe ampiravandravagna ny eritreritranahy, fiasan-dohako, ka ny tiako zany filama film mampiome igny anahy tiako fa sy hoe film mampatahotra, mampalahelo zany fa ma- mampiome zany izy a de miaraka amin'igny fihomezako igny zany avekeo de hitondra fahasalamana ho anahy za- fa afaka adignodignoko aby se zaigny raha nampiasa lohako takeo an momba ny fiainagnanahy refa koà zaho an tafimoehy ela be akeo.